Inson hayotining qadri uning tajribalari, munosabatlari, maqsadlari va albatta <hesitation> atrof muhitga ya'ni jamiyatga qo'shgan hissasi bilan o'lchanadi deb o'ylayman. Har bir inson <hesitation> qadrli va noyob hisoblanadi. <noise>